אלחיאוון לי קימתאלני הוא אלאסד, חית ענדו אלכּוואה ואלשג'עה, ופין נאפס אלזמן חכּים וקיארעף כיפאה יתהכּם פלמוואקף, אלאסד קיעבר על אלקיאדה ואלמס'וליה וקיהמי אלעאילה דיאלו בּג'דיה, האדי היא אלסיפאת אללי קנפתכר ביהא בּשחסיתי.